Se yi na mɛna lo a me woro juwo yɛsi ni tun wa mɛ ya bira a ba weni ma sama abe sama a juwo nɛ lo bu'a lo hin lo yi mi yoro wo yoro to mu a be benu lo yi mi yoro wo yoro to mu a be benu lo yi mi yoro wo yoro to mɛ ɛnɛ se mu a hɛra lo yi mi yoro wo yoro to boɲa we bero wa to boɲa we bero wa a buna a me we sama a mu seso yi na nan to mu mɛ ya mi